Kpǝǝkǝ yǝ lǝmɨ kpɨŋwǝ yi yáa tɛŋ ɛɛ wɨŋʊrʊkpǝ le etii. Sɨsǝŋwǝ yáa tɛŋ kɛɛsɨsǝŋ. kɛɛyitǝ, kɛɛtatǝǝ, kɛɛniǝtǝ, kɛɛtʊʊtǝǝ, kɛɛkʊraŋtǝǝ, kɛɛpɨrɩmatatǝǝ, kɛɛnɛŋtǝǝ, kɛɛtǝtǝǝ, kɛɛtǝmɨceŋceŋtǝǝ, kɛɛtǝmɨyitǝǝ, rɨ wɨla kɨlɛɛkǝ we, kɛɛ, kɛɛ ri ŋ kɛɛ lǝǝmmɨ nǝ tuu yée yee rɨ mǝrɨwe Rɨ kɛɛsɨsǝŋyǝ we, ŋwɨ kɛɛ kɨtɨŋkǝ ŋ rii rɨ kɛɛ yóo to okpoyǝ, yóo tookpoe. okpo, okp rɨ ŋ kpo wɔɔ anyɩŋ yo tui kɨ nya fɛɛ, nya fɛɛ ziɛɛnɩ wi. Rɨ kɛɛyitǝǝ wɔɔ, kɨ yáa kpaka kǝ́ yǝh pǝ ye pe ce okoŋyǝ, anyɩŋ nyi ri ŋ nyi kpii rɨ osusupupǝ. Anyɩŋ ya yah ta ye pe ce etu, okoŋ, rɨ kɛɛtatǝǝ wɔɔ, yée ce okoeŋ. Wǝ́ ye ce okoeŋ ya lɛɛ, yɨŋ co eciiyǝ, yɨ ŋ rǝǝ kɛɛtatǝǝ lǝ kɨtiitiikǝ yɨ ŋ tu. Rɨ kɛɛniǝtǝ wɔɔ wǝ́ lě leepǝ pɨ lóo sie akɩtɩaayǝ rɨ kǝ́ pɨ lo wo owooruyǝ pɨ la lɛɛ wǝ. Rɨ kɛɛtʊʊtǝǝ wɔɔ, ŋwʊ ŋ ri kɨtɛŋkǝ la kɛɛ, oturu ye sie tuii ya lɛɛ, ye sie otui ya lɛɛ ekeerii yǝǝ tɨ yɨ kpii lǝ. Oturu ŋwɨ ŋ rii rɨ kɨtɛŋkǝ la kɛɛyǝ. kɛɛkʊraŋtǝǝ wɔɔ, ŋwɨ ŋ rii rɨ kɛɛye ŋʊŋtɛyǝ anyɩŋ anyɩŋ naanɨ, ŋwɨ wǝ́ yaa tɔ eciiyǝ. yáa tɔ eci, oturu nyi ri ŋ nyi ya láa tɔ cii. kɨto nyi ri ŋ nyi cii ekeniŋ kɛɛkʊraŋtǝǝ wɔɔ, ŋwɨ ŋ rii rɨ kɛɛ yáa tɔ cii wǝ́ la nya lo ro ko rɛ nɨŋ tɨ ŋ tii na kɛɛ ekiniŋ ŋ yi ŋ ka tɔ wɨciikpǝ. Kɛɛpɨrɩmatatǝǝ wɔɔ, ŋwɨ ŋ rii rɨ kɛɛ yáa fa wɨtukpǝ. Rɨ kǝ́ ya ye kpii ekeeriye ya alɛɛ ye kpii ye sie wɨtukpɨwe ya lɛɛ wɔɔ, ŋwɨ ŋ rii kɛɛye yáa fa wɨtukpǝ. ŋ fa wɨtukpǝ, nyi ri nyi lo tu keeriwe ŋ ne kpii wɔɔ ŋ ka fa wʊ ŋ pǝ nyarɨwǝ. Anyɩŋ ye fii yɨ ŋ mi ri, oturu kɨtɛŋkǝ kɨ la lɛɛ lǝ. kɛɛnɛŋtǝǝ wɔɔ ŋwɨ ŋ rii rɨ kɛɛye kɨtɨŋkǝ ŋʊŋtɛɛ náa wɛrɛɛ rɨ nɨŋ naanɨ. ŋ mɨ tɔɔlʊ rɨ akaa rɨ. Vǝ́ ye yi wɔɔ anyɩŋ ŋʊŋtɛɛ kɨ le yee fitiii oturu ǝrɨkǝ kɨ le sii, ŋʊŋtɛɛ ŋ mɨ pǝ jeŋce jeŋce jeŋce jeŋceŋ, jeŋce, wɨ lóo ku oturu lǝ̌ lě eleepǝ pɨ lɨŋ tɨ pɨ nya gʊŋrǝ pɨ ko pɨ ko wo pɨla amɔɔrɩyǝ. Kɛɛfaŋceŋceŋtǝǝ wɔɔ ŋwɨ ŋ rii rɨ kɛɛye kɨtɨŋkǝ yǝ́ǝ yóo wo, yée, wo amɔɔrɩyǝ yɨ ŋ lɛɛ wǝ. Wǝ́ yɨ ye caŋ mɔɔrʊkpɨe ya lɛɛ wɔɔ, wɨ lo, wɨ lǝǝmɨ enii yóo ko yɨ ŋ wo yɨ kɨ yɨ nya fɛɛ yɨ pa nyɩŋ baŋba, kɛɛfaŋceŋceŋtǝǝ ŋ rii rɨ kɛɛyóo ko yɨ ŋ wo amɔɔrɩye. Yɨ ŋ toolii fanyɩŋ yɨ ŋ toolu atɛɛkɨwe kini lǎ mɔɔrʊkpǝ wɨ pa nyɩŋ baŋba. Kɛɛtǝtǝǝ wɔɔ ŋwɨ ŋ rii rɨ kɛɛye amɔɔrɩɩ yée reeli Wǝ́ ŋ rii rɨ kɛɛye kɨtɨŋkǝ lǝ̌ ee eleepǝ pɨ láa kpaka wɨpanɨkpǝ tu ru ŋ tu pɨ ŋ tɨnɨ, kini pɨ pa nya fɛɛ pɨ ko pɨ ke ce pɨla amɔɔrɨye. Wǝ́ ŋ rii kɛɛye kɨtɨŋkǝ ke oo ŋʊŋtɛɛ nǝ́ǝ pǝ, náa ta ŋ pǝ sǝrɨ, oturu ŋ ri kɛɛye yée sie esiyǝ ke. Ŋŋ nyi ri nyi ŋ kpaka esii ŋ pe ke sie. ŋ wʊ wɨ kaamɨ rɨ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ lǝ etiyeeyǝ. kɛɛtǝmɨceŋceŋtǝyǝ wɔɔ ŋwɨ ŋ rii rɨ kɛɛ yáa Yáa ce amɔɔrɩyǝ. eniye kɨtɨŋkǝ wɔɔ oturu amɔɔrɩyǝ wɔɔ, ya nyɩŋ baŋba. Óo po turu yo ko ya ée ce. Ye ne caŋ na mɔɔrʊkpǝ ŋ ko ŋ ke ce, opuwe pɨ laa caŋ wɔɔ anyɩŋ pɨ tini rɨ nyarʊwǝ Dɔŋkǝ ee etieyɨsa kɨtɨŋkǝ wɔɔ yɨ kaamɨ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ lǝ ɛɛ acʊmayǝ lǝ kɨnyɩŋkookǝ. Kǝ́ fa aloo fasɔ, ɛɛ nɔnɔmɛye yée yee ɛɛ acʊmaa rɨ ǝkpǝǝkǝ yɨ ŋ fɨ. Kɛɛtǝtǝǝ ɛɛ tǝmɨyitǝǝ wɔɔ, ŋwɨ ŋ rii rɨ kɛɛ kɨtɨŋkǝ wɨnyɔŋkpǝǝ Wɨ lo ru baŋba oturu ye tie amɔɔrɩɩ ya lɛɛ, ye yee tu ru ŋ tu ya lɛɛ Yɨŋ tɨɨ, yɨŋ tɨ ye yee acʊma ri ŋ cʊma anyɩŋ ya lɔ diiwɛɛrǝ yah ta ye pe ri bɨronyayǝ. Oturu ye tii ya wɛɛ yah ta yǝ pǝ rǝŋ acʊmayǝ kǝ́ yǝh pǝ yɨ pǝ tie rɨ kɛɛsɨsǝŋ fɨ ko. Ǝ ŋ wʊ wɨ kaamɨ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ lǝ otuyeeyǝ. Ɛɛ mɨ kpɛɛ wɨ la kpaa rɨ we.